<hesitation> Ny fataon'olo a Tailandy agny koa zany da izao gnolo agny zany la ny dimy ambin'ny sivifolo da boudisme, mampiasa an'izao boudisme treravada zao ny olo angny ka ny sasasany amindreo avao ro musuman da misy avao koa ny ao ny indou da misy avao koa ny ao ny ckristianina fa i boudiste toy zany ro tena fototsy ny fiegna amindreo agny koa